أ <hesitation> أفظل إن أخيم في وسط الطبيعة الخلابة؛ لإنه يوفر تجربة فريدة، وقربًا من الطبيعة <hesitation> مما يخليني استرخي وأتواصل مع نفسي، استمتع بجمال المنظر ،والأصوات الطبيعية ،وهذا يعطيني شعور بالحرية، بينما الفندق الفخم مريح لكن التخميم يحمل مغامرة خاصة.